Le lingue al e cum për i nom di pais, a ie pa tanti nom dë lingue ën piemunteis, italian, franses, angleis, spagnöl <hesitation> american, rüse <hesitation> ulandeis <hesitation> tedesch